Fomba fiasana téléphone ndreka fagnatsovan'olo, de mazava ho azy moko arao raha olo antsovanao zany tsy olo marivorivo anao sy fa olo alavitra anao le antsovanao aminanjy, de téléphone mila mampiditra crédit anao vaoafaka magnantso olo fa tsy hoe rehefa te agnantso anao de mahafaka magnantso.